Reto misy <noise> fomba kidikidy tanisako amin' ny fomba an'Allemagne agny. Ny vôloany am zay da ny resaky "Tansverbôty", misy ny "Tanjidermay"; ao koa gny karnavala; ho fagnampin izay gny "Renfenreny"; da misy koa gny ny, gn ny fagnapoaha isaky ny faran'ny tao ny "feu d'artifisy". <noise>